Tewalo kapta ninang arawa wemalu karako pande malala anga, pande malama ule tee wemalu, wemalima te kalokata nawe okowes pakia konamma awa owatu nee ana nee a' nando tawalito, teng nimpoi apa tewo lopakono naa nga kos ema gawalilito. Teng teketai lindu alabila ule memalilung arawa melila ule peekaba stoa ah enang naba peekaba moalambiana melunaba moalangkolo teng tolomalima mudekina, mudekina onang tolomalima te konamma ule awa owambilu erh awonane tewo tawalimatomampo tawaliko leta taginabilimpo eng nalo alubali. Alubalima ule teng teka naipe ke maka malekei wapealitoko kaloaluno kaloalilio, <noise> apambilu enai tewo wang awo eng wapewape ali, teng teketai lindu alalamma polo loida, polona loida tawalila ule uwa alima teke katabali enang balili toko tangi nabilu. Taginamma ule a' momalila awa nawalambilu apambilu lopakono naa tabalimpo pakiawa tawaliko momalili, momalili lidu ai lindu alabili teka tawalitoko. Teng teketa a' momalila tewa stoli alalangkolo asimalilio paabunang, Tang napo awa talala abilu tewo eng okopo loma umbialila ule anga pilungo lalo lalobali, lalobali tawalila ule teng apambilu enai tewo nee tewo tawangawaliko owalalabilimpo eng napo tewangawali, tuma nee ianguwaling. Teng tewa talala abila ule otomalili eng ange tai kata kame ai tang tewa tewo tawalila ule eng lolobalila otoloi onolie.